أفضل أن أكون الأكثرذكاء لأنة الذكاء هو اللى يساعدنى على أتخاذ قرارات صحيحة وأخطط لمستجبلى وأواجة التحديات بشكل أفضل الشهرة ممكن تكون ممتعه بس بدون ذكاء راح تكون اهتمام مؤقت ما يفيدنى على المدا الطويل ولا يبنيلى أى أساس. <hesitation> حياتى